<hesitation> > Miankina betsaka amin'ilay tiana tenenina amin'ny hoe inona ilay fijailana. Ny zava-drehetra amiko misy fijaliana kely foana, fa hoe zakanao ve ilay izy sa tsy zakanao. Dia ie, ny tena fahasambarana aloha mitaky mitaky fandava-tena, mitaky fijalijaliana kely eny, mitaky misy zavatra tsy voatery hoe mahafaly anao sy mahafinaritra anao foana izany an fa ilaina anefa izay mba hahatratraranao tanjona iray ohatra. Ny tena fahasambarana amiko ohatra izao mety hoe hanana tranokely ahafahako miaina any ambanivohitra miaraka amin'ny biby. Izay zavatra izay anefa an mitaky ezaka an, mitaky fijaliana. Mety hoe misy fotoana aho <hesitation> > kely kokoa ny isakafoanana, tsy mirobaroba be amin'ny sakafo satria manana an'izay tanjona izay aho. Fantatro hoe hahasambatra ahy ny hahazo an'izay zavatra izay, dia miafy kely izany ianao.